Edieke ami nyemde ndidaha mkpọñ idud Nigeria eke nka idud mfen, itíe emi ami mkpamade k’uwem mmi ndika edi ebi mmakara emi ekuudde London. Ntak mmade ndika London kied edi, ke <hesitation> ñwed emi odude do ke ñkañ London afan eti eti, ọyọhọ iba, mbin nkañ London oro, <hesitation> idak kidak unam mkpo Abasi eke mmo ma eke nnyin etie ukem ukems Efen nko edi Ifiọk emi mbin nkañ London oro enyenede afem eti eti London edi idud kied ke arimbud emi eti ede nte mmo akama kpukpru ifiọk emi mm’owu ekpenyenede so itie ami mkpamade k’uwem mmi edieke nyemde ndikpọñ idid nigeria eke nka edi London.